Ununuk wan injé imimé duniya umémééŋ; bupokél, buribay, buruto, bujéléléél, buhaab, bukool, buréém, bumampatang, bujiik, bujééla busankajumo, bupook, burinkiit, busaas, buféémb, bubuur, busoob, bugiyaab, béél, bujéléléél bufunuk, butik, busahéét, butotok.